Mbaxal, mbuum yooyu yooy lekk te lekk bi su ma ko lekkee si guddi su bëccëg setee naa xam fu ma koy naa gis mu xaw a genre su fekkee diw gi nag su ma ko lekkee, dangaa ko bu nit taxawee fee du ma ko mën a gis naa ko gis waaye du ma xam kan la waa. Mbuum mbuum bi tam lu baax la, soo tëddee ba guddi mën nga koo jamb, boo ko jambee ba mu mokk nga raxas si sa doq sa bopp ba mu tooy nga sëlmu ci, nga sëlmu ci tëdd, bët setee nga na ngay gis leeraayu bët bi nga di ci sëlmu nga gis, dangay gis benn bët bi nu moo génnee si dafay yokk leeraayu bët waa.